بصراحة، أفضّل امتلاك مكتبة شخصية فيها كل الكتب المكتوبة. القراءة توسّع المدارك وتفتح آفاق جديدة، وتقدر تسافر من خلالها لعوالم مختلفة وأزمنة متنوعة. الكتب تعطيك الحكمة والمعرفة اللي تدوم، بينما اللوحات تعطيك جمال اللحظة فقط. عاد الخيار يعتمد على شو اللي يستهوي قلبك أكثر!